Ininchi kesu kesu <hesitation> juiji, que-que kesillo que taka ye kesu naá lo kua'a kāāso, kua'a kesadilla, kua'a sope, kua'a taka ye <hesitation> ye <hesitation> ye kesu kesu juiji.